Ël pulast a pöl esi cüzinà ënt ël furn u a la peila, ëntà taié ël pulast a toch cit, bütelu ënt üna peila cun l'öli e ën po 'd sal e ën po 'd güst e fe cözi pian pian <hesitation> anche për ün'ura